Vodu sese me mí va kpɔ wó le. Vodu sese yi me ne mí va kpɔ wó lea yenye vodu. Ye wó se na vodu. Tɔgbuiwó vodu wó nana anyi, shigbe be eda, hebieso, ekete, sakpate. Enu mawó ye mía tɔgbuiwó se na. <hesitation> wó va yina wó gbɔ pona nupo nawó tsã. Eye etsɔa wò tsa akpɔ ɖe eŋutsi be yewo dzi nuɖe tso egbɔ. Shigbe leke nye kuwò mí le fiya fia, ne me va kɔɖe mía dzi be enu yakea mehiã eyike. Leke ma awɔe ɖo akpɔ nuya? Eye mìa gblɔ be owo, enyo yewo si. Ne, enye ma dzo yi, alo nye ma atsɔ nuya va. Ne nye me gbe tsɔ nuya va kpoa, <hesitation> nye ma akpɔ nye me nua. Ne nye me kpɔ nua ɖe, nuka nye ma va wɔ tsɔ? Ma abe ne me kpɔ nua, ne dzi dzɔ ma, ne ntsã me bu kpɔa, ntsã ma gblɔ be nuyikea ɖekea, ne me kpɔ nua, ma va ana nuyikea ɖeke mì. Ɖoa míawoe na ye me kpɔ nuya. Eye mía tɔgbuiwó tsɔ enua wó tsɔ wɔ nene vayi. Le vodu kpadzi mawoa, wóa tsã wó vayi ɖo na gbe, wó gblɔ na be gbe ɖoɖo. Ne wó ɖo gbea, <hesitation> vodua wɔ na dɔ nawó. Ne vodua wɔ dɔ na wóa, wó vayi na na egbɔ, wó ana koklo. Ne egbeɖoa lolo, ye edzi enu loloa. Ya avɛ na, ne enyi gbeɖoa a vayi nɛ, ana aha abɔ kpe ɖe eŋutsi, ega abɔ eŋutsi. Ame ɖe me nana ye ɖeka oo, ana nuwò, a na nuwó a bɔ ɖe eŋutsi Ema mea, wó wu lã, vodua wó tɔ nyi ʋu ye ame yio ne bɔ ɖe ŋutsi wò mawóa, atɔ wó, mìa ɖu nu. Awu ne le fima a ɖunu a vayi. Egbe be ŋkeke mea, <hesitation> vodu kpɔtɔ le anyigba dzi. Vodu kpɔtɔ le anyigba dzi mí kpɔtɔ le sesem par exemple nye ŋutɔ tsã le fiya, me ƒo na ɖe ne vodu wó sugbɔ. Me ƒo na ɖe ne da, me ƒo na ɖe ne hebieso, aʋlekete. sakpatɛ, togbuivodu ɖe wó gblɔ na be hɛnu. Hɛnua, nya me ƒo na ɖe nɛ. Nyea nye ŋutɔ ɖeka me ƒo na ɖe ne vo- numa wó kpata, nusese mawó keke. Ye amewo va na. Nu yine egblɔ, nuya edo elea? Alo nu ɖe edzia? Edɔ edzia? Ne eva gbɔ nye kpo ne egbe gblɔe kpo ne ntsã me gblɔ be ɖe, an enu yea yike dzi ame yawo le kpoa ne e vayi va eme na wòa, yea trɔ ava. E li ye egbe mea, <hesitation> mía tɔwó tsɔ ema ɖeka tsɔ wɔ dɔ le nyitsɔ. Egbe me fia, tsɔtsi li. Tsɔtsi li kake vɔa yea me dẽ oo. E kpɔtɔ li egbe egbe <hesitation> mí sesẽ lo. Tsɔtsi be vava egbe be ŋkeke me va zũ <hesitation> sese ame ve. Sese ame ve yine le anyia, me bu ɖe be mɔnu oo. Mí kpɔtɔ le sese ame vea me. Ame yine enyo na, eyi ne asea, a se loo.